“Hainao foana ny mampifaly anahy na rehefa malahelo aza aho. Tena hafa raha samy olombelona ianao 'ty ka! Asa hoe hanao ahoana ny fiainako raha toa ka tsy eo tampoka ianao? Mety malahelo lava angamba!"